kaɗooa put robawa maa konga kən, kongsa kasa yi wo ma dəta ɓol ɓol u ɓan weesə kongsawa hana yauni yaa konsa, hana yam ne ya ya təblə kuɗawa mee ə yin tirisə bə yǐn wasəɓa mee yi kon mee kiyi dangge koɓo tomaa sinda bə yín yausə mee ko yi tiri ɓa koɓan sin kwang mee mīniu tin, wee kongsa han yīn yau mee yi kaɗ kadoo a putwa maa yin təblə kuɗa han yâmni yin kad kadoo maa yi kuwa nebto bə pamsə kam a keme ete ngaa yi tom maa ngaa ya kaâh yi səksəsə a ɓota ꞌita yi kadaa pufwa maa mee kaaliyi na satləra mee hana yammi yi kaɗ kaɗoo ma saltəra u kaah yi masəwa, ɓan wee kongsa ma ɗəta bol bol ete ki yi wa, hana lerrə maa kə ngə yar kə ngə yar mata mee ko yi ngə wa, bə kiyi ngən yauɓa daãn ɓa, kob usu kob kiyi ngən yaro kobo kwang, kə ngə wa ɗəm ngə taa maatəma kə ngaa ko ngə heme, mee ə̌ə̌yə mee ngə hěme nə ki yi na mbəsayaa kwalaari kuma mbəseyaa kabayi tom kwang mee hana ngə faanə, hana ngə taan nə a tom kwang kaya mee ngə kou a fanggo mee ngə fəngga pam dau kən hana ngə keeme kə ngaa tiri mbəsaeyaa un ɓaasə patu ɓə səksəwa, ngə taa kon kawa mee ngaa tiri mee saa hur kuɗa ma emɓəngga kaã a fom maaso ra.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 Amma ən laɓ ɓeta ən lab moota a ko məb məb hê pə koa taa maafəma u koa tiri a wee ma, mee ngə mədkə ɓaã kbo mootawa ngara ko a ham ko ngə taa maatəma ɓa ma koɓo ngə tirisə maatəmawa yin wed mee ndə koõra koɓaarə hana yaímna yi kaã yi tao, koɓo yaa tiri maatə ma kawa saãdda, baata ɓən kaã bə kar sēu ɓobosa ɗuru <hesitation> ɓə na ɓən yausə mee kama bə taa koɓo ko ɓaa tiri maatəma kən ɓə sem səra ɓə kaɗ bən war woɗa mee ə ɓə na ɓə sem ma kobo kən ko ɓa tiri maatəma ira ra weɗa mee hamɓa faa kongsa taa kongsa taa ɓeẽ kongsa mbəraa tən wee mbəraã tən təmba ma ba sanj laa ɓa tən təmba tə wee ham fidingga tan siyo tən masə ma diyaa ɓol-ɓol ngaa maaɓe wǎ ma mee kam kəfə kaã tə ke bəka mee əəyə an put yaa yi masə pufura maayǎ mee ko yi kaã yi tə kura yi kura kənawata kam kə tə kaã taa kəna mee yi tən wo ma mbəraã yaɓma u kwalaari kə taa wee yabꞌwa kən ngaa yadda ɓaata ɓən weesə kən, mee kam kə tə kaã fə kura ə tə wo ma ɗə da kən kwalaari ngaa yadda ɓaatan, monsə ɓə weeyara ham kongsa, ɓə taa kongsa u ɗəɗa raya kayau mee kam kə ɓə yawa kam kətə kaã tə kəna ɗəm ɓətən no ma maatəma hana ka bəka niĩtə a pərtəra tə ko tə tas maatəma bwang kən tə ko tə wee tə robo maabiri kən. Ngaa ɓaata ɓan taasə hansə taa maatəmamsa hwan gwang wa, amma mee tə senggə ɗəm kadoo waato a puttǎǎdiwa maa ɗəm kongsa kəm <noise> ɓol-ɓol, mee miniu tən ura bəsasa mee tə kon mee ko tə tiri bə ɓaa halasə ətə wo ɓa koɓaa kən kwang kai meen bə kətaa fang tase ɓa kobo semma sinda ma siyo tən kaɗsə kaɗoo waato tə ma kongsa kən tə ma ɓěě kongsaya bə kə taa kaã tə keẽ ɓa sem ra mee miniu hana tə keẽ bəka yaake kwaata ra, yaake kurata ra saí mee won a kau hê paa ɗimaa mee əəyə ɓaata ka kən lau dungatewa ma ale mee sem maasora nə hana ka a fenawâ waato taa kongsa hana kan fernawā waato taa kongsa maaso waato tə kaã fə keẽ bəkara sem ra, taa kongsa dən ma ka ɗoo ma kaɗoo ura a peittaadiwa maawâ ma ɗəta ɓol-ɓol u tən weesə kongsa ma hana ka ma launawâwâ mee miniu mbə tən faugsə ɓa, bə tən wasəba, mbə tən tirisəba hana kan bəka kem kə ngə tiri tuma mee ngə hiĩy keeno ma koboꞌusu ngawa maa sem ngêk ra, hana keẽ kə ngə tiri waro ma mee kə ngaa sǎǎ kẽno ma siyo ma kobꞌusu sem nkgêk ra hana keẽ kə ngə tiri bə kə ngaa son mbəsa ma siyo ba mee kə ngaa sob, mbəsa mee mbəsa ho ngən kaya ma kob ꞌusu sem gêk ra hana ngə peɗ ngən əətə kə ngə tiri ma mee ko ngə tiri kaya ma bə kə ngən keẽ ɓa mee kə tiri, kə ngə fang mbəseyah hê, mbəseyau kə ngaa fang mee kə ngaa tiri taꞌa ɓa maa mbəseyaa kə ngaa fang ma sem ngêkelekra. Kə ngaa tiri taꞌa fin kaway ta kawa sem kwalaari mee eẽwâ kə nga tung kwasa kwasa han kam mee ngaa tom singga kwed dara ngon paakí sək sək mee miniu u ngə tiri səwa peen, u ngə tirisəra peɗ pede mbə ngə yausə mee kam ngə tiri ngaa kad kwalaari ngaa kura nebto puttǎǎdiwa kaba, wǎǎgəto lə ngaa ko ngə fanywâ ngêkelek, amma u kə ngaa tiri mee ngaa kura nebto puttǎǎdiwa kən wâ ngən ko ngə yab koɓaa kwang mee miniu ye kə ngə tiri maaso kwasa sa ngə kkaã ngə kaɗ maaso mbəsəɓa semrara tom mee miniu puttǎǎdi kawa kərtən ngə kǎǎ ngə kaɗ maaga ra sai ma ɓəsəba hê, ən siyo kongsakasa yin win kngsa a ɗata ɓol ɓol a sikoo ɓol ɓol a kadaa puttǎǎdiwawa, hana kə ngaa sen ngə kem ǎǎhə ɗaɗara ə ɗəɗa kwalaari samra, hana ma lau kadoo ekklesiya ɓan kadsə wâ ɓən wede kadoowa maaa ma kongsa kən mee miniu bə neme ɓa yin walwala a ɓetami, bo amma kob kawar yi walan a ɓetano, kon kawa maa ɓa kaã aa taa kobo kam yadda pamsə mee a taayara so dəta kən ɓol ɓol u pmasə mee əəyə kama taa kob kawa mee hanayammi yo tom ma kobowa, ngawa maa kobo semaa ɓetani saãɗ ɗa ɓaata ma kobo kawa kən baata bəsə ma kob kawa ɓa ɓə fín kəna fin kəna ɓeta tiiri ɓə sam ma koborawa, mee kan mee kobo sem ra kunma a kaɗoo kaɗ a puttǎǎdiwa wa.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 A kaɗ ya ra, hana ya’mni, hanan ya’mni yin sen mei bə yi kosə mee kama kiyi tiri ɓa yo tiri, ngawa maa mee ete yīn yau mee kī yi mar hito pə mee ya kad yi saã, yi seẽ tə hit kiyaa yau mee kiyi marara, yín wər bə yi taasə ma bə kiyaa ko yi tiriɓa a kaã a mar hit u bən marsa ngawawara mee miniu kobo usu yisaa nemewa tom ngêkelek he mee ke ki yi wara pə mbəkaɓa pən kwiikwii kwasa u han han weẽyâ hanweẽyâ ən kwiilwii kwasa, hanan bi mee handa weẽr maa rau bə ngə tirisə naira puɓa mee handa weẽnə ngə ko, ɓaa ko ngə kěě naira puwəsa weɗa mee kaɗoo mee keme kaɗoowaãɗo ndən kadsəwa maa har nbə ndən yausə mee ete kam kiyi tiri ɓa hana ngə kěě kə ngə tung a wííyo kwasa ngə kaã ngə tiri n hana mee kə ngə le maaso bə ngə taasə ngêk kaba kiyi wo yi faɗaa hanɗasal so mee keme eẽ ete kiyi ko m ko yi səm yi firi kwasa han ka weẽwa ɗoora kwasi emba saye ma kweẽrete-isi sasema ɗoora kaa si, so əm weɗa mee kadoowǎǎdo ngawa maawâ pamme ndə kaɗ ma maꞌawo.